Mʋ woyɔ kpɔɖenu ku ɛkʋvie nu ɔvɛ buaku yovo wani afɔnazɔ nu pano sɔlɛr. Afɔ neyadʋwu kʋna shaje, alo kunadu wu nu awu ɛkuzɔ aluwanɩ, afɔneyadʋ wu mu ixlila kʋnewɩa ivʋ ku nanʋ ɛsɛ. Mɛ tatʋ ɛkʋvie nɔvɛ mashinvie nɔvɛ wanila ku yovo wani afɔnazɔɛ nu pano sɔlɛr la afɔne yadʋ wu nu ɛkʋ ɔbʋ ntɔ, mɛ ɔtalafa buaku nazɔɛ mɛ afɔ neya duwu kunewia ivʋ ɔlʋnɛ kono buaku afɔnana kawʋ kɔna dawli kawʋ kafa afɔne yadʋ wu kɔnewia wu nili kpaa adɩ kɔnaʋʋ mɛ ɔtalafa.